O-oh ka ni adani amogye yaro tunehe? Ogye vini ya ro tunehe ogye ya tuhehe lo ogye ya ro wushosho lo ogye oza ni ogye ya gege ya ni ogye ya gege ishi shishoi ya showushoho yaga ke ikweyi koni ikiyeho wowu ikpiye ho gyo wowa ogada koloboshi ab ga yeyela llo sobikwiri ga ko kame ogye na ro tunehe ogye yaro tunehe lo, otunehe woza ni oya gege ya ya kpayeneho ese mani niya yoya shotunehela tunehe woza ni awo gyolo gege nipa kotuho ni ooya gbo kpasuse wa ko neshi abemi otunehe ya nu mi oma amawo niyo zalabi tipu koteho lamoni kwe igwiri oma yagege ya yojije ebenilo ikwiri kpokogyaku ikwiri ya gege iko biyotunehe walo sede oza ni otuho gbo dawa no oza ni otuwo gbduwa piyo ya gye ko piyotunehe kwe atubiyobiya la ama ko kamo ateho ya biyo gipu koza labi kweyi ikweiri na gege wa biyo atuwehe ikwiri ya biyo tunehe wa la ase ni ma gbogye ni ishi mwashika abipu kotubiyobiya la aha ba bowusomo na daha gebiye awogbowuso ba bo wuso Owenso na daha gyogye kpo shur nu gbo ikweyi koni ogyolo mwashika ishi oye aya gbawase bawa ngma ale baga gayi luba kweyi ba yogwo oza ko kela ho ba ka kpawipuho mo wba yimu kogye ma aba yimu ogya ma aba yimu kogye m ha yimu kogye m mani oni vebe mani ogye mo ikwiri biyo tunehe wa ona ikwori de ya gege ya biyo tunehe ya wa lo ode ya tiyawo abo ma kamo ikwori ya biyo tunehe ya wa lo kpo dahi bama kikyikyo me mni ikini owo ase mi <hesitation> oyase kwu ga leba ogu gu ga ngma mu wese ogagangmase okwiky ga gazogye moshino ana ga yela kye ga gazogye moshino ana ga yela ni ngmo ga yela ni ngmo atunehe nogbola ogbotunehe ibo oyiple kiya wo ma asusu ba mo ba kamo otutoso gye ni ogbo nipo oga yo za mani la amawo ni yoza ni agbo tunehe lo ikweyi kino awo ma gye kamo oyaza labi ni oh ikwiri oya tiyu wita tikpo kiyawo abo aya komo amu biwoshe kese ma ni ko tunehe labo ogye ya biyo tunehe ogbagyelo ogyo gipu kokpi ikweyi kela koko lazeru

Oga yoyi ngm shole kovonu kwo yanya gbo atuneha ya nu lo ikyeni mani ikweyi koni omo gbogye ni awo kpase gbela oga ga zogye ana biyo na yo toda anaka yo ngmato ha ha na geku ipu ogyo yolamoni ma oyo gbotunehelo ase de ba ma kamo kini ogbogye ni oyaza mani ma meneshi oyo mani weneshi oyo mani neneshi ama oya gbotu nehelo ogyogye ni iya yimu shi ahagyenye mikwo gbogye ko gbogyelo yoza ni owuso ya yimu ni owe kini ya tahabo ni oma owe kelu owuso ka ginini kini akamata oshoshi sha nyinya showe kela kowusolo ikwey ko da kowaso ano kipiya daha otunehela okpa faha oghogye ko gbolo yo tuho ya woye kponu kpowuso aya biyabola kowuso oweni abamu ipu kese mani nye ni aha woghosoye aha tutuse meno yawa ba ni owekaha ya woyeye loni eno yawu ba na ba gohe kiso ga miyo owe ya waba anonoho ya shese mari bita gaminyo ole kiso ni kweyi owa gbo ikwiri okwikye yoko kpo ikwirini ya yuwa ba ga gagangmase ogbo kwiri ayoko kpikwiri ga ga yo yonya ngma ole kononu ogbikwir oyoko kpo ikwiri ga yoza ni owuso ya yobonya kpanu mi kwikye ni mai aka na da ni ka kamo Ikwiri ya biyotushosha ya wa ikwori ya biyo heshosha ya wa lo oya biyawo abo eno kikyeni mani iya yimu koka duha kpoko nyaku kamo oza ni aha baya mitikpi kini ashe ma ni bita igwu na gbo igwo ya gholabi ya ba oneshi yaba oka yoma ami kpowo aba yimu shini itikpi kina geka ashigwu labi bita la kwe igwu neshi annoho ipu kese mani ya yinu ko shigwe neshi bita la igwu labi laloikimi ogbogye kayo tuho tugye mogye ya dawotunehe ya yoko kpanu ko dase owle ogye ni ya dawota nehelo ogye kogbobo oshoshi ama omu piya zotunehe lalo ana pi ya biyotuneha ya wese mani ikweyi ki ogbogyewa ogbotunehe wa lalo ama kini ikweyi kini ogyo gbogye abo ase ni oshuha nye ongnu oyigye ebekewa aba kelaku ikoyene ni enela geku kwa dahi geku oyi mokpa lamo ni oya shoshi amo komo ogye ya biyotunehe yayo yawine kotu nelu ishinye ogye ya biyo lamo ni ya walo ayime iya tha ot gbagba kamo ipu kishi mani aha tikpo aha ya pani kpanu ayoko kpanu owe ni aya shoshini ma koyoko kpanu owe labi olamu oni ya geye ya ya lo Owe ko mepa ya yimu ko kwikye oka mada mo ikwir ya biyo tunehe ya wa oya biyotunehe ya owe mani oweni ikyenima oloshu lo ni yigye ogbogyelo oya gege ya gole kesh asahi <hesitation> oka ebemi anu kamo oya lemanilo inkini ogyogboye me oya gege ya gole keshila ikabe ogole ko loboshi aba kela ikweyi ongoye maba danushi lo ikweyi koni abiyoza hiwa omogbogye lo om ogbogyelo aba yoko keshi aba danu ishe yeye ni mani oniowe oye oya tiyawo aba ama komo otunehe oni ikyogwu kamo oya aetunehe lo oya tiyuwo abo ishi mari iya yimu kamo abapi mwashikalo ahgye kamo ogye woza neneshi la ogbo oshogaba aya biyo tune he ya walo ogbo gyogye kposhuho biyo ni wha ba wigye kamo oje kpo-kponu ni ya labo ebe kowuso ni ona dami gyogye kposhuhi ogyogbo gyogye kposhu ha ose tuwo oyagege koyoko kpanu emiye yole ho ogh gege yoko kpanu ama gbo mwa oya pawase shishi ya gwebeta biyo ni izosho ikweyi ko lazarus ko inekwiri ipu ko kpa ko wusoni ayuine iya kadaha iya tahotu gbagba kpokonyaku ipu kishi mani ogye owe oya ya biyotunehe yawa Owe oye opa biyote biyo biya ya wa ko kamo gbogbolo oma wose kiyinu oka nika ikyikyo ga ni pi iya yimu ko kwikye oko itikpi shini aha mo dudu ogbo oshoshi yoko kpanu owe ni ya tiyawo abo ni owe ayoko kpanu oki yowe ni anowuso kiso ya shotunehe kpawo lamu oni oyashoshi ma kogbo yi tagye dase owe lammu oni owuso ya shhhotuwehe lo ikweyi koni nye kasuse ipu kese mani kawo gbosoyesu kawa makpa kwogwu kamo eno ya waba na nonoho yahegye ya koza ni oya ni ogyo yogye ni tagye duse owe oya gbotu nehe lo ogbo dede komiyol koza ni wa wa tawo ni oyese mani oza ko tawo wo kwokwoshi la wotiri la woza ko kamo aha ba mola owotiri ni oza ya tawon oza kotenehe ya tawo oza ko tubiyobiya yatawo nogyo yipu kese mani ogbo komiyola dede gbo mwa kokiwa bela wa olamu niya gege yalo so oka ni ada ni oma ogye ya gege ya biyoyunehe ya wa iyo kowepa ogbowe ni oyapani ni yoko kpanu owe neneshi oshishi oga yoko kpanu owe labi oya biyo labi ya wa ghogho lo samsam owose kiyinu la kogbo gbo lo owose la mani ogye shoshi kogbo Owe ni aw oyoko kpanu ni piya wotunehe la owe ni obiyogo ni piya wotubiyobiya hila obabahi anan mani mo tikpi ko ni aha gbo aha yoko kpanu owe ni otumehe ya yaba ni lamu ni ase kese ma owuso kiso ma ya shotunehe owa koni oyoko kpanu owe kogo labi to olamu m owe lalo awo ni ya ya mani totuse meno ya wa ni owa yaka okwuna honi wo yoye ko kamo wase wahagye ya ke po ikweyi ho ikweyi kini ogbela kpasu ala gole kefokoka aya ga zo inkokefo aya danu ikwiri kwenono onowa ikpokiyawo hini ya wani alamo kini yaba dede so ipu ishe mani iya yimu koba kpokonyaku kamo oka na dani oma gyogye koza ni ma bivogye vowe ni piyi ko yoma iya webe kokka ni ya wa kwo ni gohobo ni